هاذي الأيام صار جداً صعب ان الواحد يعرف اذا صورة هي صدقية لو جذبية، من الذكاء الاصطناعي هاذا، والناس يعني كلش مو هادتنه. انتونه يعني خلاص فكروا في شي ثاني، مللتونا. لكني اعرف احسن من غيري اني احدد هاذي صورة صدقية لو لا، لأن بس الواحد يدقق فيها شوي يقدر سيدة يعرف.